کئی قسماں دے پینٹ ہن۔ جو ہر موقعے دے مطابق جوڑے جاندے ہن۔ جو عام طور تے ڈینم کپڑے دے بنے ہندے نیں۔ ایہہ ہر روز دی کیژول ویئر عام طور تے پائیاں جاندیاں نیں۔ جی میں آفس جانا، دوستاں نال گزارنا، آؤٹنگز۔ چینوز ہلکے طور تے عام طور تے کاٹن دے بنے ہندے نیں۔ اتے ایہہ جینز دے مقابلے اک زیادہ سونی وِکَلپ ہندے ہن۔ ایہہ کیژول اتے سیمی فرمل دوہاں سیٹنگاں وچ پائیاں جا سکدیاں نیں۔